Kánaa, <hesitation> mbɛ ni tona kaŋ mu mbe a fɛɛ, kɛ ai bi hãaa ŋna niyɛ mbɛ kánaa fɛɛ wa kɛ. Ai na wa kɛ ai sá ŋboo kisheɛ baa ai ti nu, ai ti lɔɔ buŋndɔ nu, abɛ tée maã na. Ama wɛsɛ lia, hiŋi kɛndɛ́ feŋ mu a la bɛ sáa, <hesitation> hiŋi lɔɔ a bɛ sáa kaŋɛ. i taa i bɛ tayɛ na lɛɛ lɛɛ lɛ, i to wa kɛ lɔɔ tayɛ na lɛ lɛɛ i táa i ya fáa. kɛ kɛndɛ́ mu- kɛndɛ́ feŋ gbi wae a bɛ wii la ma lia mbɛ a lɔŋ. kɛ ŋ tia ni hãa ti nu kia. mu baa kia ŋma jásá kánaa ma. ŋnaã niyɛ wa sanjá mɛɔ ŋna jásá kánaa ma. Ai ti wa kɛ sanjáa lɔɔ, ai ti kaŋmu muã bondo kúuɛ bɛɛ, mbɛ táa wa kɛ mbɛ a fɛɛ a bibie ai koo ko ya wa kɛ bɛɛ, kánaa i kokóo ya wa kɛ. Táai bɔ kɔ bɛɛ leŋ kaima bɔɔ bɛ tona mu báa aa bɔɔ faa a ŋ kɔ a la ŋndɔ kɛ ŋgae feŋ mɛɛ ma a lia oo ŋndɔ ŋbee a lɔ, ŋndɔ ŋ tana maã, ndɔ kɛ ŋma a lia. Kánaa, ai na wa kɛ ai buŋ kiyaama, ai buŋ wa kɛ kiyaama, ai na waa kɛ ai buŋ keŋ kpáa, ai bee wa kɛ kaŋ kaka. <hesitation> kánaa tɔŋ feŋ wa ai jákpá wa kɛ, ai jákpá wa kɛ, a tie area lɔ ai jákpá wa kɛ, amu kána bhii, ya a fɛmae, kumu bɛɛ kunukɔ takɔ ŋna a lɔdnɔ́ fɛɛ ŋna kaŋɛ. a bɛ lɔɔ buŋndɔ, kɛ ŋgae ŋma fua a fɛɛ ya i wa fua ŋ fɛɛ ya. kiimu lɔɔ a ŋ fɛɛ, kɛ a loŋ bɔfɔɛ lɔ, a bɛ lɔɔ suɔ bhãa kpáa, kiimu lɔɔ a ŋ fɛɛ kɛ a waga jánúu. so kánaa tɔŋ kɛndɛ́ feŋ waa ama wɛsɛ lia, a tia buŋndɔ kaŋɛ ya wɛsɛe lɔɔ <hesitation> já wɛsɛe lɔɔ wɛgbá Anúu, aa waga ja núu i bee jasa lɔ a ma, so kanaa i kesiɛ bɛ kɛnu wa. Jáa a fɛe i bee wɛsɛ, i to lɔɔ tayɛ na lɛɛ lɛɛ lɛɛ lɛɛ i táa i kɔŋ bi i ya kpási, a wa lɔɔ yaa ma i yaa fɛma, bɛmaã a tɔŋ kɛndɛ́ feŋ wa a jímasɔa. A koae kuɛ laŋnde lɔɔ fɛa sakpá a yaa waga núu a, kii mu kɛima ŋ táa gboŋgboŋ káí na a bɛ lɔɔ buŋndɔ kaŋmu mbɛ ŋna fɛɛ nu túu tée kpɛa ma. Kɛ tée mɛnua kɔŋ bee ŋ booɔ, hiŋi wi kɔŋ tia ŋ boo mbɛ a fáa wi, bɛma pɛɛ mbe a lɔŋ, kɛ mbɛ a bea mɔ mande ye kɛ mu mɔ bhii kuŋ a lɔŋnda. Bɛmaã ŋgae, kɛndɛ́ feŋ mu ŋma a lia bɛɛ, mbe a lɔŋ, ŋna lɔɔ niyɛ wa ŋna feŋ bhii fɛɛ, bɛmaã mbɛ a laŋ wa kɛ ni kána kána, kɛ kána bhii, mbɛ a laŋ wa kɛ kánaa, kɛ ni gba ŋma a fɛɛ wɛ, ŋna <hesitation> niyɛ wa, ŋna sanjá mɛɛ lɔ wa ŋna kánaa fɛɛ. <hesitation> mbɛ ni to naa kaŋ mu ŋgaga já laa bɛɛ ŋma jása kánaa ma tée lɔndɔ́, kɛ ŋnaa niyɛ mbɛ a fɛɛ wa kɛ wɛ sanjáa lɔɔ, mbɛ a fɛɛ fiyaa lɔɔ, ŋna tie táa na kaŋ mbɛ a fɛɛ, mu ti wa kɛ suɔ laa ai sɛɛ nu, kumu pɛɛ mu bɛ kaŋ mɛnu muã keŋɛ ja ai ti wa kɛ nu gbi. ai ti bee na lɔɔ kána. A tɔ lɔɔ kɛndɛ́ feŋ. kánaa bɛ kɛkoe bɛ suɔ kpɔ lɔdnɔ́ wa. feŋ mu ani yaa kee na kánaa a jáŋ, a bɛ kɛnu wa, feŋ bhii, ŋna na lɔɔ niyɛ wa ŋ mbɛ a fɛɛ na oo, núu kia wae mu baa kia a kpɛ a ya fɛɛ, kɛ nye i táa fiya lɔ oo, kɛ niyɛ wae a na wa kɛ sanjá lɔ gbi, i sanjá lɔɔ i to wa kɛ suɔ i yaa fɛɛ, anu bɛ kaká muã kaŋ mɛ nu, so aa mɛ nu kánaa.